Bu, pos la climi en Paquistán pendi dela epoca'l añu i dela parti del pais. Pal Norti son montañas mu grandíssimas i los iviernus fríus i nevaus, i los branus frescus, craru. La temperatura meya anual es d'alreol delos dies graus. Pal centru i pal sul la cosa ya es más sutropical, con branus cálidus i úmidus, i iviernus suavis. Peru tamién tienin desiertus pal sul i pallí no cai na d'augua. I essu qu'están arrenti mesmu de India, qu'están alagaítus d'augua conos monzonis a ca añu. Essu sí, d'augua siempri van bien por mé del ríu Indo.